Hioko'i oiraarei oo'ore ruupe kepai hioko'i ii'aa ruupe kepaiarei ee, ta okupita hoko baa oitaa'ita orubisi bo riari okuu'iripa a pakoeba bo kirako'o hioko'i apaakora pita tohaehara bo horibuu bisio sikuruarei aba'uia bira ruiia bira si'ibaa sikuuru bira ruiia boori auba kepaiarei baasiaree kepai bo riari ha ii tabiriri o rubarau roga'a roo'ore bo aitoko haia bo kirako'o. Hioko'i boori ruihara'oeri pia'ii oiraba kirisibaasi bara'ara a bisio ribaa hioko'i bira bisioea pita oitaa'ita, sa oiraba huku'ue hioko'i bo ruuruuto'e bisio boitoopaire bisio, pita hoko-riibohara iisii pita bira teera'aebaa kirakoo'aro haia aitoko'ara oiraarei oo'ore bo kepai'ara arabooire oo'ore bo ruupe orubis bira boriari, orubisi biraa oitoa'ita. Hioko'i iibaa, ua o reareapaa-ribohara oo'ore bisio ruupe kepai, bo kepai'ara. Oiraba oo'ore bisio boitoopai abisioea bisio atu'iari hioko'i bo ato'ara haus kuuku oira'ara hioko'i oiraarei iraa a bisioea bisio oru bira boato'ara iraa oiraba oo'ore. Oiraareha porepita pemelii hioko'i eipaareha bo aitoko bo kirako'o tare biaribohara oru biraa hukupitee. Hioko'i ii'aa ua huku'oehara ua pleriribohara irau kopepita oo'ore bisio bo ruuruuto'e uisdom oira'ara bisio bira bisio hukuhara pita bo aitoko kai bo kirako'o boitoopai. Ha oo'ore boo'ore ua pleri-haraiboroo ta oru baia boori paratai ato'oro ruupe'opa biraa booriha piptiiriarei kai sikstiirii, iibaari. A bisioea roga'a bisio, ua pleeriri-bohara ruupe kepai bo kepai'ara. Hioko'i bira abeea boori pia'ii baiha tari'a tuentii, tuenti'uari, a bisioea bisio oru biraa hioko'i ii'aa oiraba bo kepai'oro hioko'i boato'ara bisio pitaabaa, hausu kuuku oira'ara a bisioea hioko'i bisio bira aira biabaa hioko'i pirio pemilii oira'ara tuusi'iripa oiraae suku'u'iripa pemilii oiraba bo kokia'ara airaba pirio obira'auara ii'oo oo'ore ku'uku'u tahi oiraarei oo'ore bokato'oo oo'ore ku'uku'u tahi oiraarei oo'ore bokato'oo oo'ore bo pleeri'oo bo ruupe baiha tari'a boo'ore auba kepaiiarei kai baasiaree kepai. e hitol pouts ne Hagogohe kaba lam u ka pepesa balia ena ka talagia i- i Lemanmanu i Tanamalo tere Habeni, Jonathan Habeni. Ba lia e kag ba lia e ma skul haniga has gi. <hesitation> U lotu Methodist i ron lauu i Petats tina ron katein u Krismas, i la hasiu u katuun pan ba lam a galapien u tetenei, alam u ka pinpino hasia i han. Te lama te lama, alam ma mala atei sileia, te pan hapopoia u Krismas, a saha ka ti selebrate turu Krismas. Sinip u Krismas e a saha a mining tanen nonei tara man poata eni, balam te ka pinpino talasim. Bate lana, napina a poata alo tara marue hamanasa aliu go skul pouts balia kopis pouts guma i Eltupan balia mi hatania pouts tsegu skul. Aliu pa hakapa- aliu pan hakapa ba lia me skul pouts gia i Eltupan. A man misinari teacher ti ron lala, e Kebon i Saposa, <hesitation> Kelep Tuhein i Nova. I Kout-e-kav- me hitol pouts ne Hagogohe kaba lam u ka pepesa balia ena ka talagia i- i Lemanmanu i Tanamalo tere Habeni, Jonathan Habeni. Ba lia e kag ba lia e ma skul haniga has gi. <hesitation> U lotu Methodist i ron lauu i Petats tina ron katein u Krismas, i la hasiu u katuun pan ba lam a galapien u tetenei, alam u ka pinpino hasia i han. Te lama te lama, alam ma mala atei sileia, te pan hapopoia u Krismas, a saha ka ti selebrate turu Krismas. Sinip u Krismas e a saha a mining tanen nonei tara man poata eni, balam te ka pinpino talasim. Bate lana, napina a poata alo tara marue hamanasa aliu go skul pouts balia kopis pouts guma i Eltupan balia mi hatania pouts tsegu skul. Aliu pa hakapa- aliu pan hakapa ba lia me skul pouts gia i Eltupan. A man misinari teacher ti ron lala, e Kebon i Saposa, <hesitation> Kelep Tuhein i Nova. I Kout-e-kav- me hitol pouts ne Hagogohe kaba lam u ka pepesa balia ena ka talagia i- i Lemanmanu i Tanamalo tere Habeni, Jonathan Habeni. Ba lia e kag ba lia e ma skul haniga has gi. <hesitation> U lotu Methodist i ron lauu i Petats tina ron katein u Krismas, i la hasiu u katuun pan ba lam a galapien u tetenei, alam u ka pinpino hasia i han. Te lama te lama, alam ma mala atei sileia, te pan hapopoia u Krismas, a saha ka ti selebrate turu Krismas. Sinip u Krismas e a saha a mining tanen nonei tara man poata eni, balam te ka pinpino talasim. Bate lana, napina a poata alo tara marue hamanasa aliu go skul pouts balia kopis pouts guma i Eltupan balia mi hatania pouts tsegu skul. Aliu pa hakapa- aliu pan hakapa ba lia me skul pouts gia i Eltupan. A man misinari teacher ti ron lala, e Kebon i Saposa, <hesitation> Kelep Tuhein i Nova. I Kout- e-kav-